لو ما نعيش من غير كهرباء سنة كاملة <hesitation> نحاول نتأقلم بطريقة بسيطة نستخدم الشمس للانارة والطبخ ، الطاقة الشمسية نرجع الحطب عشان نطيب بية، وللتدفئة والمية بنجيب من البير ونخزنها في بانجع، برضه بنحتاج المصابيح وشمع <hesitation> نطور فيها الحياة تكون صعبة شوية، لكن لازم الاساليب القديمة.